Radaar yiyarata huundeeji, huutorto ko wiyetee rajo ond walla ɗum yiyde huunde to woɗɗi, annda kadi ngoɗɗeeki huunde ki to yahrata.